Бале, ҳастанд ғизоҳие, ки метавонан биноиро беҳтар кунанд. Аз ҳама маъруф — сабзӣ аст. Сабзӣ бо витамини A бой аст, ки барои саломатии чашмоҳо хеле муҳим мебошад. Ҳамчунин, тухм, махсусан зардии он, моддаҳое дорад, ки чашмро аз нурҳои зараровари офтоб муҳофизат мекунанд.